Eh, o neuve se me gh'appenso o me fa vegnî in cheu a tabelliña do neuve, ch'a l'ea quella tabella che deuviamo da figgeu, che n'aivan mostrou a-a scheua, pe vedde se unna moltiplicaçion a l'ea fæta. Però no saviæ manco ciù fâla, into senso che no- no me ricòrdo comme a se fa. Però o ricòrdo che gh'ò o l'é sto chie.